Ke se hanto unyiŋ kese nuhanəo afale, ke senu hanto antanke, sonu hanto an sonu hantu entɔɔ, sonu hantu entɔnyiŋ ke, sonu hante wɔfele, so nu hanto tentɔrɔke ke so nu hanto entúrá sonu hanto kowkpe, so nu hantu ukow ni boyin, sonu hanto ukwni bɔɔ afai